ایسو بہوت جانورہ ہوتے، جو بہوت چھوٹے چھوٹے ہوتے، اپنا گھر بنانا واسطے وہاں ایسو مٹی کھودتے اور مٹی کے نیچے اپنا گھر بناتے۔ اوپر اپنے گھر نہیں بناتے، وہاں ایسو چھوٹے چھوٹے جانورہ ہوتے۔ بڑی گُفّا اگر وہاں رہنے گئے، تو وہاں سے انہیں شیر، بھالو، الو بھگا دیتے۔ تو ان کے پاس کوئی آپشن نہیں رہتا، تو وہاں ایسو گڑھا کھود کے زمین کے نیچے بناتے، اور یہاں انہیں ہیلپ بھی کرتا کیونکہ جو کسان کھیتی ایتی کرتا، ایتی کرتا، تو ان کا پھل وال چرانے میں، اڑانے میں، یا پھر جو پھل زمین کے نیچے ہوتا اسے کھانے والے میں انہیں فائدہ ملتا۔ وہاں جانورہ ایسو جیسے کھرگوش اور پوکیو پی۔ کھرگوش ایسو وہاں زمین کھودتا اور اس کے نیچے رہتا، اور وہاں سے جو پھل وال ملتا اسے وہاں موج کھاتا۔